چاکلېت هم ډېر ډولونه لري، لکه ککو او عادي. له دې سربېره نور ډولونه نه پېژنم. زما ککو ډېر خوښېږي خو باید ډېر ونه خوړل شي؛ ځکه خواږه ډېره انرژي تولیدوي. که ډېر خواږه وخورو ممکن د شکرې په ناروغۍ اخته شو. کله مو که خواږه چاکلېت خوړل باید ډېر فزیکي فعالیت وکړئ چې مصرف شي.